المساهمة في المجتمع مهمة، لأنها تعطي حياة الشخص معنى أكبر، بس السعادة الشخصية بعد أساسية، لأن إذا ما كنتي سعيدة ما تجدرين تساعدين غيرك، ما تجدرين تسعدين غيرك أو تؤثرين في غيرك <hesitation> فمن المهم جداً السعادة.